Bahasa yang ami paken keluargam ndia bahasa Indonesia karna liana ma sekolah bauk nai Uma Dale, terus bapa boe bahasa Indonesia terus yang kedua ndia bahasa lote karna ami meme lote makanya ami tao bahasa lote nai uma dale dan yang mantao bahasa lote nai uma dale ndia au mama fadik laiesak as ami basa-basa tao lote.